Bog'ga g'amxo'rlik qilish har xil bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda bog'ga har doim kerakli vaqtda suv berish kerak chunki bu bog'dagi mevalarni va o'simliklarni o'sishga yordam berish uchun eng asosiy vosita hisoblanadi va ularga kerakli o'g'itlarni hamvaqtida berib turish kerak.